Folo folo, dimy ambin'ny folo eo ny mailaka alefako amin'ny asa ao anatin'ny herinandro a, dia iray ihany angamba ny mailaka manokana